I mbasu ga kə talaka, fatawanke yaye pədik tunu ɗa a dlamu na gutlatle mamau bee wara na dlamau na dlamau fatawanke ke nan, na gutlatle mamau nin ja dlam na magita nin to dama aama ga da ri ɗagai nin atu a tlayin gara kadewun, ja dama magita atu a mpi dawai kin d- dawai abən kə mugubus toh. Atu dəma na mugubus gara tunu bəri di ja tiye tana gəri nin toh daci da sunu baci nja i makaranta dan dayi babu mi aye riwana gəri dan dayi. Iyu ke da sunu naya i pata ga nin nan nayi pata gafo mi ne kau ka naye pata bi nin ko na kashi bərik garuga dagai yaye dəka da nai nan gwi rukshi na dashi i kun leda na dari dagai ko ina bik dlama bai yaye dai na kashi na rukzhi ga nən ko ina bik dlama bai yaye dai na rukzhi ga nin nan na pii i kun bufu daman ina babir ga nai sai na mban nan nauzedi kaam na nai na denga nin da ci da sunu sai na ci nayin ga i ri mi ja mbasu nandiwa ja mbasu na akshi ja ci kəma na mbasa ja har lakwtu wara akshi ye ayanakshi magita kə duwarr nin toh da sən in nən na bee wara a dlaman nin se da dlam bee mi wara na dlamau mman nin na bi dlama bi nin na denga na di mafiya ga kawai i miya mavgi na me benci na mbasən ga i miya mavgi na ci kəma na mbasu ga inde nin mi wara deu wane kade na ci bi na den ga da ci da sunu sai jaci kəma na sukwakwiya ja har lakwtu wa can ja tli bee dawu ke nan fatawanke bee wara a wakata i iyu ke nan. Gafa iyu na wana dlaman nan, na dlami i na wana bin daci mamau cu nakshi i makaranta iyu na zəgakshi kawai wunduwa na nən bai.